الكلب يحتاج على الأقل من تلاتين دجيجة لساعة يوميًا من التمارين، سوا كان ماشي، أو أو كان لعب، لكن بعض السلالات تحتاج تمارين اكتر عشان يحافظون على نشاطهم، علشان يحافظون على صحتهم تكون جوية.